Nzem, biga̱n zem ɗin la a bi gəkat ɗe hen muen yi gəyil ga̱sampe yil ga̱sampe ga̱zem na̱ dega̱n muan, hen zem dega̱n muan a amerika, hen zem dega̱ muan amerika hok a ka nda̱ bi ba, aka dega̱n shin dega̱ muan shin shit nda̱ kuma makaranta, kat ba kat kasan ga̱yil ga̱sampe, har ga waan la ga̱ kwal nda̱ hen hen zem dega̱ muan a nnang, hen nong tem pa̱ muop, hen zem a dega̱ muan amerika, nnie ga̱pe amerika makaranka makaranta nɗeɗi ngam, ga̱pe la ga̱shin ta̱ ga̱sa̱ntiem, amerika jab shit nɗeɗi ngam, ga̱pe laga̱ shin ko la a dega̱ vuang kum ko la a dega̱ sup kum tong ɓoot ga̱shin belen tene hen nong sup kum nnang fa hen, hen muan hen shin hen muan a dega̱ shin makaranta ta̱ ɗemtei fa, la shin makaranta ai sup ga̱ sup kum ɗeɗi ba, tse dei hen tong tang a shit ofis ɗe hen shin yi, hen man kem amerika muop nɗe tong shin gwen shit yi ngam met met met met ton la muan kuma makaranta hok a makaranta ga̱ɗemen, so hen zem la muan ko muop la kwal nda̱ hen, muan ga̱yil ga̱sampe hen zem mman a amerika ɗe hen muan da̱ shin shit yi

Nka kwal nie bi ga̱ɗe men tong ma̱ na na̱ gwon <hesitation> kwal nie technology na̱ dip map rige ma̱n sa̱ƙem ni a karatu ta̱-ti- da̱ta̱ga̱ bihok ta̱ biga̱ sata̱ hen zem hi de ga̱n ma̱a̱n de ga̱n shin de ga̱ shin karatu di kwal nie shit kuma, <hesitation> ko a business ho, ɗe tong yir sa̱na̱ hok, kuma a shit gwamneti hok dik ma̱p ɗe nɗiin, muep ɓat shin gwamneti muep ɓat business ga̱en shin so la kat ka san pa̱nang, a bi ga̱tong shin na̱ ta̱. Tong shin hen məa̱n a de ga̱n tong ma̱a̱n a de ga̱n shie bi shie a shie de muep ga̱ shie hen yi, kon ga̱sa̱k tong tang a shit de shin yi ko nde gwamneti ko de ga̱ mu nang dai pa̱nang niefe man dipmuepni ndi private ndi govment hok muep de tong shin kokori puenang so abi ga̱ zem na̱ ta̱ de ga̱n shin kat la kat ka kasa̱m muep la kwal muep ni tong ma̱a̱n anang ta̱ puenang ta̱ ga̱yil ga̱sampe hok tong kwal hen ni hen prefer de ga̱ muep a america than nde ga̱n ma̱a̱n than de ga̱ muen any other places